Ny avantazin’ny mampiasa siramamy simika a, <hesitation> izy zao ôhatra, izy raha bôty helihely izy na bôty hely nefa mahamamy raha barika araiky. Fô izy ndraiky edy e voka-dratsiny mamparatsy azy aminje ndraiky edy, tsy de mety amy, mety amy fasalamagna zaigny e. Miteraka problème aretigny maro amy vatantsika olombelogno.